Haskannde hiite haskannde leeleyal kayre woni, nde ɗum heɓata lookaci ɗum kunnii toocila koo hiite moota koo wonnge hiite ɗum huɓɓ- ɗum huɓɓa-nge nge maƴƴaa nden ɗum nyifa-nge.